المكان اللي أعيش فيه تقريبًا ثمانية درايش كل دريشة تسمح بدخول الظوء، وتجعل المكان أكثر إنفتاحًا، وراحة، أحب تكون الدرايش كثيرة؛ لأنها تعطي إحساس بالإنتعاش، وتربط بالطبيعة.